Mɛni- mɛni ma manaa káa a mii sɛŋ núu támaa maa mɛni mai. Gɛ ni berei manaa e kɛ̀ a nɛ́lɛɛ nuu támaa maa mɛni mai nyii ŋa gɔ́lɔŋ ŋa pɔri ma a gɛɛ ŋa môi nyii ŋa kpelei nya ɓé ŋa moi. Tãi támaa ŋa kɛ- nuui támaa da kɛ̀ díyɛɛ mana wɛli fé dia. Núu támaa díyɛɛ manaa wɛli káa dia kɛɛ ńyãa manaa wɛli káa mai. Berei manaa wɛli káa la mai zu kulâi ka ŋí: Manaa káa a mii sɛŋ nyii kú ta ni ŋai kwa kpele a tua kpɔ́ kûa a dámaa é tɛɛ la kpîŋ kwa ɓa mii mai ku ta ni ŋai kɛɛ ńyãa kpɔ́ kpɔɔi manaa. Maa ŋuŋ kúnua pɔlɔ-ŋai dí ku ŋakɔɔŋ a manaa kpeleɛɛ kóraŋ zu kóyaa tɛɛ pôlu ma ku nîa-pɛlɛɛ tãi ka ti kunua pɔlɔ-ŋai kwa dia-ni kwa káa lí gbalaŋ-ŋa mɛni da pâi gɛ̂i a maa ŋuŋ nya ɓa, da pâi ziyaŋ tí tôoi ɣèle-waa nɛ̃ pɛ-pɛ sui díkpeli kula da pâi kpeli kulai dí ku tɛ́ɛ manaa kula kwa manaa pá la da pâi dee tãi támaa da dee a ge-gbaa mano-ŋai díwɔ̂ láa káa ti kuwɔ̂ mai ge-gbaa. Nyaŋ gei-kpa ti su kpanaŋɔɔ ɓa kpele a pâi tua kpɔ́ ya a zu kôyaa é lɛ́ɛ pâi sẽŋ-ni íkôi. Gɛ ni kwa pâi manaa ti kpele vóloi-ŋa a kɛ̀ ku lee ni dí m̀oloŋ kɔŋ tɔnɔ kpaa máŋ feerɛi laa vóloi-ŋa ku zaa-wɔlɔ ni dí zîa gɛ ni vòloi maa laa su dí ɣili kú mii kú ŋaŋ lí tâai. Gɛ ni é ŋaŋ kɛ́tɛ a kûa a gɛɛ manaa kpeleɛɛ lɛ́lɛ é ŋaŋ nɛ̃ɛ kú lá a tãi kélee kwa káa lí ɣele-waa fɛ̂ɛ kú lee ni dí manaa tee kukpele. É lɛ́ɛ la zu kú kpɔlɔ kɛ́lɛ ŋa nɛ̃ɛ nii kumɛni mai a gɛɛ kú ta ni ŋai kukpele. Manaa tãi támaa núu támaa da kɛ́ díyɛɛ dífe wɛlini a manaa kɛ̀ dí tîaŋ ɓé tí kɛ̀ dí tîaŋ fêi nya ɓe fé gɔ́lɔŋ. Kɛɛ nyii ŋa môi nya ɓa manaa kpeleɛɛ, a kpɔ maa tɛɛ. Kpɛ́ni fêi la ɓa mii sɛŋ ɣili nyaŋ mii sɛŋ nɔ́ fó a- a mii sɛŋ tɔnɔɔ nyii ɓîa tɔnɔ ɓîɛ ɓa pâi kɛ̂i ɓîɛ ɓa pâi ŋɔnɔ mii sɛŋ tɔnɔ mii a tãi kélee fɛ̂ɛ nɔ maa- maa fáleŋ é kɛ̀ naa. ɓa láo támaaaa ɣili a tãi kélee kɛɛ mɛni gáa zu nya ɓa da káa nɔ́ naa ínia káa zu. Mii sɛŋ kélee kpoŋ ínîa káa nɔ́ zu. ŋɛ́i nîa ɓa manaa wɔ̂ nîa ká ti a gɛɛ ŋa mii a tãi támaa or tãi kɛɛ kelee ŋa kpele. Kpɛ́ni fêi la nuu támaa káa naa da manaa ɣili dí garaŋ nya ɓa da gáraŋ dí ɣili gɛ ni dí mii kpaa máŋ dí zia kpaa máŋ dí gɛ̀ a pere sii da kpɛni. Mɛnii ma manaa káa a sɛŋ nyii wɛ̀li káa núu tamaa mai sii támaa mai and manaa kpele pere támaa. Da ní ŋai da gɛ̀ <hesitation> kwii-ŋa díyɛɛ fufu kɛ́ɛ ku fó fufu láai díkɔlɔŋ. Da gɛ a manaa lúla. Da gɛ̀ a lula da pâi gɛ̂i kpɔ́ a nɛ́lɛɛ dí náo ɣili kpɔ́ a nɛ́lɛɛ kwa ni kpele. Gɛ́ ni Masa-ŋai, Vâi-ŋai zii-ŋai tí kélee kpoŋ da manaa kpele. Kɛ́lɛ berei manaa mɛni lɛlɛɛ la zɛŋ ɓé zii-ŋai dámaaa da manaa kpele. Pôlu mɛni manaa káa a mii seŋ nyii gáa m̀oloŋ kao ɓa kɔlɔ. Lɔii da kpɛ́ni-ŋa, manaa ɓé da kpele naa. Gɛ ni gɔ́lɔŋ a gɛɛ manaa mɛni kpanaŋɔɔ. Gáa a mii sɛŋ lɛlɛɛ kɛ́lɛ a kula gbɛtɛ pere su. Zɛŋ a gɛ̀ zãa-ŋai ti mɛni kɛ́ nyɔŋ kpaa máŋ wɛ̀li fa kɛ́ nuu da- núu tamaa dia nya ɓa berei da gbɛtɛ lai. Kɛlɛ gbɛtɛ pere ɓé a gɛ̀ wɛli kɔɔ ya. Berei kunûa pɔlɔ-ŋai da wɔ́lɔ ka ku manaa kpɛtɛ lai, da ǹyɛ̃ɛ kula díkaa pâi tumaa laa kuŋ nɛ̃ɛ ŋai pui zu kpɔlɔ-ya tí su. Tãi tamaa dí laa laa sɛŋ kɛ̀ a nào ɓa kɛ́ kpele gei-kpa káa ti é kɛ́ kuŋ mɛni a lɛ́lɛɛ da káa a zɛ̃ɛ-gɔŋ pu tumaa-laa ti su da káa kiyɛŋ ti pú su dí kɔ̀lɛɛ pú di pɔtɛ a nɛlɛɛ. Ka kɛ̀ ǹyɛ̃ɛ ŋunuu tí kuŋ a kɛ́ maa a nɛlɛɛ a zãa ti kuŋ ka kɛ́ kpele gɔɔ kpɔ́ a mɛni lɛlɛɛ ka mɛni mai. Lonii maa ŋí su manaa wɛli kaa ni mai ŋa máŋ kɛ sia ŋa kɛ-ɣeniɛi su manaa ɣɛ̂ɛ kili a kɛ ŋá fɛ̂ɛ nɔ ŋa manaa ɣɛɛ kɛ̀ kili fe a kɛ̀ mɔlɔŋ kao ɓa fé naa. Manaa a kɛ́ naa ɓa kpele kpaa máŋ í da ɣili a gboma ɓa mii sɛŋ mii. Manaa kaa a mii sɛŋ lɛlɛɛ nyii gáa mɔlɔŋ kao ɓa kɔlɔ mai zɛŋ ɓé kwa kpalaŋ-ŋa tíi kɛ la. Manaa a ka a maa ŋuŋ ku zi gbalaŋ ti ŋa. Ífe pâi nɔ́ gbalaŋ-ŋa tíi kɛ̂i é mɔlɔŋ kao ɓa sii naa e mii ŋa ma. Kpɛ́ni fêi la manaa maa félaa a pa tãi ŋí su. Manaa da kpɛtɛ pere a támaa nyii mii pere a tamaa, da da-ni ŋai karaŋ dí ɣîleŋ fûyaŋ ti dí gɔlɛ ɓa kɛ ɓîɛ saa ŋa lii ǹɔɔ su e da pú yâi è sugar pú ma e nɛ̃ɛ e mii íkpele mɛi ɓa pela. Bere manaa mɛni kɛɛ la kɛlɛ ŋa môi a gɛɛ ɓa ké m̀anaa kpele kpaa máŋ manaa wɛli a kɛ́ ya tãi maa nɛ̃ɛ í manaa ŋa- ŋaa-nɛ̃ɛi kɛ la kpaa máŋ é ŋaa-nɛ̃ɛ ŋa kula lai nya ɓa íkɛ a ɣele-waa kpaa máŋ folo-ŋa í gbele maa pela kóo é lɛ́ɛ ya. A kɛ̀ ńyãa ŋa maŋ kɛ́ manaa kpele a gɛɛ ŋa mɔlɔŋ kao ɓa mii naa a kaa a kpanaŋɔɔ kpɛ́ni fêi la gáa nɔ́ yɛɛ berei da pâi gbɛtɛ la yɛɛ berei da m̀oloŋ kao ɓa nào ɣili la mai. Núu tamaa káa naa da mɔlɔŋ kao ɓa ŋá nɛ̃ɛ kula kɛlɛ manaa da dee mi ŋa kpele da a lɛɛ ŋa zee a kpîŋ káa a ɣele-waa ŋa ŋɔnɔ ɣi-ɣe kpele ŋa lɛɛ líi ŋá tii kɛɛ sui kpaa máŋ ɣele-wala ne pɛ-pɛ dí dee mi ŋa kpele maa pela e lɛɛ mai e lɛ́ɛ la zu ɣele-wulii e kɛ. Manaa ŋɔ mɛni kpanaŋɔɔ ŋɔ gaa or ŋɔ mɛni lɛlɛɛ ŋa gaa ńyãa maa mɛni mai da ka ti a tɛɛ-ŋa. Kpɛ́ni fêi la manaa ŋɔ péla a tua ma a damaa é tɛɛ kpîŋ m̀oloŋ kao ɓa ma. Berei manaa mɛnii kpanaŋɔɔ la núu tamaa dí wɛlini la manaa mɛni. Tãi tamaa kúnua ŋai da ni ŋa da kula kwii-ta da pa kpɛlɛɛ da pâi m̀ôi diyɛɛ kwa wɛ̀li dí manaa kpele. Le ɓé a gɛ̀ díkɛ kɛ́ díyɛɛ da wɛ̀li dí manaa kpele, kpɛ́ni fêi la gáa kpɔ́ dí lîi su a gɛɛ berei ɓé di kú ŋakɔɔŋ la or núu tamaa dí dí ŋakɔɔŋ tí. <noise> Manaa kpeleɛɛ káa a mɛni lɛlɛɛ kú da ní ŋai kumɛni ma kpɛ́ni fêi la ŋ́ɔi wɛli káa ma. Tãi nɔ́ wɛli kaa la mai nya ɓé ŋa lónoi é pîlaŋ la ma. Núu tamaa wɛli kaa dia yɛɛ berei nɔ ŋa môi la wɛli káa núu tamaa mai a gɛɛ nyii berei da kpele la, berei da gbɛtɛ la. Manaa lao kpɛtɛ pere tama-tamaa a gɛ núu dífe wɛlini, a gɛ núu tamaa dí ŋɔnɔ wɛlini kpɛ́ni fêi la gbɛtɛ pere su. <noise> Gaa nɔ yɛɛ mii sɛŋ kwa mii ti ɓa ra gbɛtɛ a nɛlɛɛ nuu da a kɛ́ yɛ̂ maŋ ŋí é mii sɛŋ kpɛtɛ kpɔ́ a nyɔmɔɔ a gɛ ti gîe feerɛ saaɓa wɛli fa ŋaŋ íkɛ. Kɛɛ berei nûa da gbɛtɛ la kpaa máŋ nuu ta ni ŋa da gbɛtɛ la kúkɛ kpele kwa kpele maa pela é lɛɛ kua naa wɛli kɔɔ ŋɔnɔ kua ɣele a ɓɔ́ fɛ̂ɛ ŋɔnɔ ku da kpele a kùla gbɛtɛ pere su. ŋ̀ɛɛ kélee kaa a mɛni lɛlɛɛ ku maa mɛni ma. Mɛni ma, nyii nɔ gaa kua a gɛɛ ku gɛ̂i nya ɓa mii sɛŋ nyii wɛli kaa ya nya ɓe ɓa zíɣe su. Nuu tamaa káa naa manaa wɛli fe dîa damaa téla dífa manaa kpele kpɛ́ni fêi la a mɛni da kɛ̀ a dîa nyii fe lɛlɛ-ni ŋuŋ kpɔ́ kpɔɔi ɓa a dí fúlu-laa. Núu tamaa káa naa da manaa kpele a dí kôi soli, da ni ŋa káa naa a dí kɛ̀ a da kpɛ́ni da kpɛ̀ni. Mɛni ma, núu a kɛ̀ manaa kpele manaa káa a mɛni lɛ́lɛɛ aa mii sɛŋ lɛ́lɛɛ a gɛɛ ku mii. Gɛ́ ni dɔnɔ ɓa tãi támaa da dee da karaŋ ti tɛ- ta dee và tua nuu kói a kɛ́ nɔ a sẽŋ a maa féla. Manaa kpɛtɛ pere káa naa a damaa, da káa naa dí nɛɛ a m̀ele dí ɣili dí zia gɛ ni fe- và káa a kpanaŋɔɔ a gɛ̀ kpɔnɔ ɓɔɔ-fui. Gɛ ni da kɔɔ naa kɔɔ a kpanaŋɔɔ nyii da kɛ̀ mai ge-gbaa. Gɛ ni nyii da lula dí ŋɔnɔ zîa dí ǹya dí ɣili e ŋɔnɔ kpanaŋ pôlu gɛ ni a kɛ kpɔ́ nene-nenê nyiti a kɛ nɔ kpɔnɔ yɛ, yɛ́ nya ɓé gàa a ya kɛɛ fe a ya kɛɛ kpanaŋɔɔ nyaŋ va ŋɔnɔ tua núu kponôi. Manaa ŋai ŋí wɛ̀li kaa núu ta ní ŋai tɛi-tɛ́i. Gɛ ni ɓa kɛ́ kpele ɓa kɛ́ ɓîɛ vé manaa kpanaŋ kpele ɓa kɛ ɓîɛ manaa nyii gáa ɓɔɔ-fui nya ɓe ŋa kpele, nya ɓa gaa kpɔnɔ ɓɔɔ-fui, kpɔnɔ laa láa a- a- a- kpanaŋ ti kpaa máŋ fãai laɣɛ pú ma a kpanaŋ a da loŋ ɓa kpɔnɔ kpele kpɔnɔ nyɔ, nyɔ, nyɔ. Mɛni ma, manaa ŋai tí núu a kpelei gaa gîe tɛi-tɛ́i. Kɛ́lɛ nyii kpɔ́ ŋa wɛ́li- wɛ́li kɛ̀ nya ɓa wɛ́li káa kpɔ́ kpɔɔi ma nya ɓa, ɓa ge-gbaa kpele ɣele-waa su a tua ya a ŋa ŋanaa ɓa kɛ́ nɔ ya kpele mɛi gɛ̀ kɛ̀ kpɔnɔ gɛ̀ kɛtɛ kpɔnɔ íkôi, gɛ̀ kɛtɛ kpɔnɔ ikôi fɛ̂ɛ nɔ é lɛ́ɛ kpɔ́ sẽŋ-ni e sẽŋ gbɔyêei mai. Kɛɛ nyii ŋai ti nyaŋ a kɛ̀ nɔ é kpɛ̂ɛ. Mɛni ma manaa berei manaa mɛni kpananɔɔ la ya ka ti ŋa ḿôi.